Ahita fa nivoatra be zegny teknôlôjia amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'ny taloha. Fô izy ndraikiny, hay fô ny fomba andanjalanjana ananjy amin'ny asa atao. Zany hoe zegny, tokony miasa- tokony asa atao magnana fotoana ambonimbony noho ny teknôlôjia, noho ny fidolavan-tegna, ôhatra facebook.